الحياه الجيده هو ان الشخص يكون عايش في امان ,في رفاهيه ,في مستوى جيد ما يحتاج انه ما يكون تحت خط الفقر ,يكون ياتي الاكل نظيف والحياه امنه ويكون امن في بيته مو كل شوي يطلع عليه لصوص ونوفر لها الحياه المعيشيه اللازمه والرواتب الاساسيه عشان يقدر يعيش الشخص لازم يعيش في امانه في رفاه.